स्कूल म्युं झगडे एक गंभीर समस्या हो जसका लडकोटे के दिमाग म्युं तिनकी। स्वास्थ्य म्युं तिन की पढ़ाई म्युं गैरा असर लगापड़ी एस समस्या का निपटारा जरूरी चाहिये तातके प्रभावी तरीके चाहिये। कैसे जागरूकता फैलानी और सुरक्षित वातावरण बढ़ाना लोड़कोटिक और झगडे ना। स्कूल म्युं झगडे एक गंभीर समस्या हो जसका लडकोटे के दिमाग म्युं तिनकी। स्वास्थ्य म्युं तिन की पढ़ाई म्युं गैरा असर लगापड़ी एस समस्या का निपटारा जरूरी चाहिये तातके प्रभावी तरीके चाहिये। कैसे जागरूकता फैलानी और सुरक्षित वातावरण बढ़ाना लोड़कोटिक और झगडे ना।